Miin kam naa haayɗinii yam, nde ngar-mi fattude mooɗon jooni, mi yi'ii on ngoodi babe ɗuuɗɗe. Ɗenɗon bab- babe ɗen foti nde weeti fuu, walla so a yiɗaa maa yimɓe ngi'u-mi, to jenngii. <hesitation> bana ɓaawo juulde iisaa'i nihi. <hesitation> sooda paɗe maaɗa ɗe doggudu, ngaɗaa ka doggudu to babe ɗen. Nihi ɗum saattinay terɗe maaɗa, nden ked- kadi tefu nyaamnduuji laatiiɗi ɗi teddinay kadi ɗi sellinay ɓanndu maaɗa sanne, wallay.